-זאגט אז איך אנטשולדיג מיך אזוי שטארק, כ'האב נישט געוואלט פארגעסן, כ'קען נישט גלייבן כ'האב פארגעסן, דייין געבורטסטאג איז אזוי וויכטיג צו מיך און איך פריי מיך עכט שטארק. כ'וואלט זיי געוואונטשן ברכות פאר די געבורטסטאג און כ'וואלט געזאגט ווארט- ווארט נאך אפאר טעג, כ'גיי דיך שיקן עפעס, באט איך אנטשולדיג מיך.